no niin Eeva Pönne nyt me aloitamme häistä haastahan sinä
no niin sulhanen tuli puhemiehen kanssa kysymään lupaa sitten kun annettiin lupa sitten käytiin tupakoita polttamaan tytöille tuotiin littejä pojat ja miehet polttivat tupakkaa no sitten rahottiin kenellä oli silkkiriepu kenellä - ketä rahalla rahottiin no sitten mentiin kotiin katsomaan vietiin ne rahat kenellä oli äiti ja isä ensittäin kävivät isä ja äiti katsomassa kotiin sitten sulhanen tuli uudestaan tuomaan rahoja no sitten sitten meni morsian katsomaan kotiin no ja sitten sulhanen taas tuli tuomaan rahoja rahoiksi ne aina sanottiin tai sitten riepu ketä riepua no sitten jos morsian otti mennäkseen sitten otti ne rahat tai rievun a jos ei mielinyt mennä sitten antoi takaisin kun ei mitään tullut siitä asiasta a jos meni sitten otti ne rahat ja sitten sovittiin milloin mentiin kihlalle sitten käytiin kihlalla no ja sitten tuota
no missä käytiin kihlalla
kihlalla kirkossa kirkossa käytiin kihlalla no sitten kun oli kuuloitettu ja kolme kertaa sitten tulivat liitoille ketä isä tai äiti ketä siellä tulivat liitoille sopimaan siitä miten ne häät vietetään no sitten sitten ne häät tuota no sillä lailla se oli kun miten se sitten morsian lähti kutsumaan läksiäisiin meille sanottiin läksiäisiksi pojalla olivat häät a tytöllä olivat läksiäiset sitten morsian lähti kutsumaan läksiäisiin sitten niitä - kutsuttiin sudennahan pieksäjiksi sitten kuka antoi rahaa kuka antoi villoja kuka mitäkin sitten sillä lailla pientä lahjaa jo kun hän kävi kutsumassa läksiäisiin no sitten sillä lailla miten ne liitoille sovittiin jotta kohdalleenko se viedään sitten ennen tuota kirkkoa ottamaan vai perään kirkon liitoille sillä lailla sovittiin ketä vietiin kirkosta kohdalleen jo a ketä vasta perään kirkon sitten vasta tultiin uudestaan ottamaan ottajat tulivat no ja sitten tuota ottajat meni niitä syötettiin ja juotettiin no sitten ne kun menivät pois sitten nuoteita ne kokoontuivat no morsian meni tietty jo sulhasen kanssa sitten nuoteet tulivat vähän peremmästi kokoontuivat samalla lailla syötettiin ja juotettiin sitten lähtivät nuoteihin
no keitä he olivat nuoteet
no kaikki nuoriso ja sukulaisia morsiamen puolelta sulhasen puolelta ottajat kävivät samalla lailla sukulaisiin sukulaiset sulhasen sukulaiset kävivät ottamassa morsianta sitä sanottiin ottajiksi a niitä morsiamen sukulaisia sanottiin nuoteiksi ne kävivät sitten nuoteissa no sitten siellä nuoteissa oltiin samalla lailla syötettiin ja juotettiin ja ensittäin silloin vielä ennen kuin niin kuin minä silloin tuota hunnustettiin vielä sitten morsian
no haastahan siitä hunnustamisesta
no ensittäin kun siellä söivät siellä nuoteissa sitten morsiamelta otettiin ne vaatteet pois päältä mitkä olivat vihillä jos kukkaset olivat päässä kukkaset riisuttiin ja ja sitten pantiin myssy päähän sellainen oli ommeltu silkistä myssy no ja sitten taas sulhanen tuli ottamaan sieltä huoneesta missä morsianta hunnustettiin vei taas sinne pöytään sitten sitten juotiin tsaijua ja sitten tytöt lauloivat siellä kaikenlaisia virsiä
muistatko mitä virsiä
en minä muista niitä virsiä lauloivathan ne kaikenlaista jotta tuota matala on kynnys mennä pois on tulla korkea kun kotoa ja lähtivät no sitten siellä tanssivat ja olivat oman aikansa sitten lähtivät nuoteet pois no sitten toisen päivän sitten olivat nostajaiset sitten oli niitä vanhoja enemmän kaikki kutsuttu ja olivat nostajaiset sitten anoppia vietiin saunaan ja anopille pantiin kaikki vaatteet uudet vaatteet morsian ne toi ja pani ne päälle anopille ja sitten nostettiin jos oli siellä anoppi ja appi pantiin jakun päälle ja nostettiin kun oli nostajaiset niin nostettiin ylle ja
mitä siinä sanottiin
ei ne muuta mitään muuta kuin nostivat vain ja niin no sitten olivat vielä aina kahden viikon päästä tai viikon päästä jälkijuomat sitten taas kaikki kutsuttiin ristiäidit ja tädit ja morsiamen puolelta sekä sulhasen puolelta molemmat sitten olivat ne jälkijuomat no
mitä siellä jälkijuomissa syötiin
syötiin juotiin samanlainen niin ja sitten pantiin morsiamelle rahaa pantiin lautanen pöydälle ja siihen sitten kaikki jokainen pani tädit ja enot panivat - morsiamen rahaa
paljonko sitä pantiin
no kyllähän ne panivat kuka viisi ruplaa kuka kymmenen ruplaa silloinhan se kymmenen ruplaa oli suuri raha
no kuules sinä vielä oljamiin mentiin
niin oljamiin mentiin ja minä olin ja kaksi viikkoa oljamissa enhän minä nyt kaikkia muistanut räätyä myöten miten ne kun ottajat tulivat ottamaan morsianta miten sitä nuorarahaa pantiin
no se jäi pois
se jäi pois niin
sanohan se nyt
niin pojat olivat panivat nuoran tien - koko toista toisessa otsassa toista toisessa otsassa jotta jotta ei sulhanen päässyt ajamaan piti antaa kuinka paljon he puistivat sitä rahaa sulhanen antoi rahan ja sitten pääsi taloon ennempää ei päässyt taloon no mitäs vielä
no kuule milloin mentiin oljamiin
konsa kahden viikon perästä sitten niihin jälkijuomiin perään ja jälkijuomiin sitten mentiin oljamiin
mitä siellä oljamissa
no ei muuta vain kun oltiin kotona ja sitten sulhanen tuli taas oljamista pois ottamaan

no milloin sinä oman miehen ensi kerran näit
johan minä näin pienenä tyttönä kun minä kävin Annamoisiossa
se oli niin lähellä
kaksi kilometriä väliä no minulla oli siellä eno niin minä olin aina siellä sitten usein useaan olin siellä enolla no olihan sitä neljä vuotta aikaa kun hän kysyi minä aina en luvannut
sinä vain tuumasit
niin minä vain tuumasin
no kuka oli pappina silloin kun häät oli
meillä meillä oikein vakituista ei ollutkaan Virkanen meitä vihki Kuoritsan rovasti Virkanen meillä oli monentena vuonna se nyt meillä kuolikaan - meillä oli Siitonen se kuoli no meillä sitten kävi konsa kävi Kajantti Virkanen Jokinen kävi ja Raski kävi ja ne on jo kaikki kuolleet
tunsit sinä Laurikkalan
kyllä Laurikkalahan olikin meillä viimeksi minä justiinsa silloin viisikymmentäseitsemäntenä vuonna minä olin täällä Suomessa ja sitten kävin katsomassa häntä tuolla diakonissasairaalassa ja minä kun menin pois niin perään sen jälkeen hän sitten kuolikin jo hänelle tehtiin leikkaus ja kyllähän se kävi monta kertaa meillä kotonakin kävi hautajaisissa kun anopin äitiä haudattiin
kuulehan sinä mikä se oli se poikien jakoaika
jakoaika no jakoaika oliko se lokakuussa minä en muista se oli lokakuussa mones monta päivää sitä nyt oli sitä jakoaikaa silloin tytöt juoksentelivat ja kuuntelivat vain ikkunasta kuuntelivat ja jotta mikä nimi siellä sanottaisiin jotta sitten hänen sulhasensa on sen nimellinen
kävitkö sinä konsa kuuntelemassa
en minä käynyt
no kuuliko ne toiset
no kyllähän ne kuuli nyt kun ei ollut vielä kaksia tuota meillä sanottiin kahdet lasit talvilaseja kun vielä ei oltu pantu kyllähän se kuului hyvästi kun tuvassa mitä laativat siellä kyllähän ne on minun tuota veikkoni vanhemman veikon nainen juhannuksen juhannuksen yön hän kun kävi makaamaan niin hän teki spitskoista kaivon pään allensa no ja sitten yöllä sulhanen tuli hevosta juottamaan siihen kaivolle no ja se oli minun veikkoni unissaan näki sen sulhasen
no kuulitko sinä jotta he peilistä katsoivat toiset ennen
en minä sitä peilin katsomista

käytiinkö saunassa katsomassa sulhasta sulhasen onnea
niinhän ne sanoo jotta kävivät mutta en minä nähnyt ketään käyvän mitä kyntteliä ne panivat sinne palamaan kiukaan päälle ja

kuule millainen se oli pääsiäinen ennen kun sinä olit pikku tyttö
pääsiäinen no - virpolauantaina no niin kuin pienet tytöt ja pojat kävivät virpomassa virpolauantaina sitten pääsiäisaamuna mentiin kuostia ajamaan ja sitten oli tehty ne liekut kaikille suurille sanottiin kokkaliekuiksi kun a pienille tehtiin sitten pantiin kujan orteen nuora ja pantiin siihen lauta ja pienet liekkuivat siellä sitten kujassa
sinä sanoit kävivät virpomassa mitä se oli
kävivät virpomassa no virpoi varpoi vitsat sinulle kanan keltaiset munat minulle viikoksi velkaa kauemmaksi ei kelpaa no pajuista oli tehty sellainen sanottiin virpovitsa meillä pajuista tehdään ettekös te ymmärrä
kyllä minä ymmärrän ja lapset
lapset kävivät virpomassa me kävimme meillä kun oli pieni kylä niin koko kylä käytiin ja sitten ristiäideille jätettiin se virpovitsa ei joka taloon - a kaikki käytiin virpomassa
mentiinkö sisään
sisään mentiin virpomaan ja sitten pääsiäisaamuna taas mentiin kuostia ajamaan
no kun oltiin virpomassa niin annettiinko siellä lapsille mitään
annettiin vähän virpomassakin ne oli vain odottajaisia vähän a sitten pääsiäisenä sitten ristiäidit antoivat kananmunat ja präänikköjä ja littejä ja enemmän tuommoisia
no mitä se on kun sinä sanoit jotta mentiin kuostia ajamaan
no niin mentiin kuostia ajamaan taloja myöten sellainen kun mentiin virpomaankin kun virpomassakin käytiin niin sitten mentiin kuostia ajamaan - niin pääsiäisaamuna
millainen se kokkoliekku oli
no meillä sanottiin hirsiksi no ne - ne pitkät puut sillä lailla ne pantiin sillä lailla niin kuin monta siihen nyt viideksi siihen yhteen köytettiin vai miten ja pantiin ja sitten köytettiin sieltä ylhäältä kiinni ja toiseen no sitten niihin pantiin orsi yksi sellainen poikkipuu sitten nuorasta tehtiin se liekku kokkaliekuksi sitä sanottiin
no siihen tuli koko kylän väki
no niin koko kylän väki siinä kävivät liekkumassa
kävivätkö vanhat
eihän vanhat vanhat käyneet nuorethan ne kävi vain
a katsomaan tulivat
no vähänhän ne katsomassakin kävivät

käytiinkö pääsiäisenä auringonnousua katsomaan
ei silloin ennen vanhaan käyty mutta nyt me Karjalassakin kävimme ja Virossa kun minä olin ja käytiin katsomassa jotta aurinko tanssii
millainen se juhannus oli ennen kuusikymmentä vuotta sitten takaisin
kuusikymmentä vuotta takaisin
niin ennen sinulla lapsena
no sitähän ne aina
kun ne juhannusyön ennen kävelivät semmoiset taikurit
no kyllä niitä taikureita oli oli meidänkin kylässä yksi taikuri ihan meidän vastapäässä
mikä sen nimi oli
se on Mari ja se on kuollut
no mitä se Mari teki
minä en tiedä missä tarkoituksessa hän kävi naapurin kylästä tuota kylän pellosta kävi ruista otti ja niitti kourallisen ja ja sitten taas vielä sota-aikanakin me tuo katsoimme mitä ne oikein tyttären kanssa tekivät läävään mitä ne enää ne kaikki veivät sinne veitset kahvelit ämpärit ja vettä kaikki astiat täyteen ja mitä ne sinne enää ei vieneet ja sitten vei lehmää meillä sanotaan läävään navetta - läävään kuljetti ja kylvetti vastalla sitä lehmää ja
konsa se oli oliko se juhannuksena
niin juhannus siinä yönä juhannusyönä
mitä sillä Marilla oli päällä kun se siellä juhannusyönä kulki
ei muuta kuin ne tavalliset vaatteet mitkä hänellä olikin ei se nyt mitään enempää laittanut päälleen

se sillä tavalla onnea koetteli
no onnea vai mitä hän lie etsinyt siitä
kuulit sinä jotta oli sellaisia ihmisiä jotka tekivät paraa
no minun tuota isäni kertoi aina sitä kun minä olin pienenä jotta siellä Ryömissä oli yksi ja kun se aina tuo vei iltasilla no kun oli etutupa ja takatupa takatuvassa kun elettiin sitten hän vei sinne etutuvan ovensuuksi sanottiin siihen kaikki pani maitopatoja täyteen sitten sanoi jotta kanna kanna paraseni voita ja sliuhkia täyteen no sitten aamusilla meni katsomaan niin ne olivat kaikki täynnä sellainen minun isäni kertoi aina kun me olimme pieniä tyttöjä no sitten ei - kenenkään kelvannut enää sen perään mitään sanoa jotta ei a yhden kerran piika oli siellä porstuan laella niin kuin luhdissa no se kuuli kun heidän emäntä sanoi sillä lailla emäntä sanoi sillä lailla a hän sanoi perään sen sitten kanna kanna paraseni sittaa ja kusta täyteen ne olivat aamusilla kaikki sitä täynnä

olihan niitä ennen vanhaa sellaisia jotta kun kävivät kotonakin kuolleet se on ja ihan tosi tapaus kun minun äijäni vielä meillä oli Viittalasta oli tuotu ämmä oli tuotu Viittalasta he menivät enon kanssa Viittalaan vieraisiin eno istui pienessä saahassa etupenkillä a äijä istui takapenkillä sitten eno kuuntelee mitäs se nyt äijä kenen kanssa se nyt laatii siinä no i loppui sitten kun hän kysyi jotta kenen kanssa sinä laadit no tuon Kurikan emännän kanssahan minä laadin eno sanoi jotta sehän on kuollut äijä sanoi jotta no tuonnehan tuo meni kotiin niin kuin ramppi räksähti ja sinne ei ole kuin kilometri vai puolitoista - siitä Kurikalta Viittalaan kun mentiin Viittalaan niin veitsen kanssa piti avata hampaatkin auki se - sellainen häntä kohtasi hän ei tiennyt jotta se oli kuollut a eno tiesi se muka kävi hänen rinnalleen siihen istumaan ja mitä he laativat sitä minä en tiedä isä sitäkin kertoi

olihan meidän kylässä nyt vasta ennen sotaa oli yksi sellainen hän aina hirvitteli sanoi niille mies hänellä oli jo kuollut sitten hän sanoi niille minä en tiedä olivatkos ne veljen lapsia vai mitä no jo ne olivat samalla lailla naimisissa vanhoja minä kun kuolen niin minä tulen teitä hirvittelemään no sitten kun haudattiin niin miehet ottivat iskivät leppäsiä vaajaan siihen haudan päälle niin niin ei sitä tullut vaikka lupasi kyllä se kamalasti vain kuoli kaikki menivät pakoon huusi ja - kaikki viskoi itseään jotta tulevat tulevat kaikki jo ihan tupa on täynnä jo tulevat ottamaan
oli jo vanha
vanha niin
mikä sen nimi oli
Anni hänellä oli venäläinen mies se kävi aina seltejä kaupalla mies oli kuollut jo ennempää

no kuule konsa teillä karja laskettiin ulos
ei meillä nyt oikein määräpäivää ollut kun tuli jo lämmin niin sitten laskettiin ulos ei meillä nyt sillä lailla kun Jyrkiin sanottiin tavallisesti kun aina venäläiset ja jotta se piti olla se Jyrjö vai - Yrjön päivä se on vai mikä se on se - meillä sanottiin Jyrki Jyrin päivä
no oliko silloin vitsat kädessä
no pitihän se vitsa olla jotta kun kävivät puskemaan niin kyllähän ne vitsat olivat aina ja oikein pitkät vitsat piti olla
no kuulit sinä jotta siinä jotakin taikaa tehtiin ennen lehmien kera
no en minä nähnyt kenenkään tekevän enkä minä konsaan tehnyt no sillä laillahan ne sanoivat mitkä oli sellaisia pelkäsivät ja mitä he tekivät pyyhkivät hameen helmallaan lehmän silmät ja ennen kuin laskivat ulos
no mitäs paimenelle laadittiin
en minä paimenistakaan tiedä mitään erittäin erinäistä jotta mitä olisi laadittu

oliko ennen susia
susia oli susia
olet sinä nähnyt
en minä - siellä kotona nähnyt enkä minä nähnyt Kraasnaholmissa siellä näin ne tulivat kyllä ihan täältä Suomesta kun menimme pois kun meitä vietiin sinne siellä siellä oli oikein paljon susia
a siellä Inkerillä oliko ennen ollut kuulit sinä vanhempien
- vähän niitä enempää oli Inkerissäkin no tietenkin missä olivat suuremmat metsät niin kyllähän niitä meidän paikkakunnalla ei ollut metsää oikein -
no mitä sinä kuulit jotta ne sudet olisi tehneet siellä ennen tekikö ne pahaa
no kyllähän ne kaivoivat ihan läävän seinän alitse kaivoivat itselleen mistä menivät ja veivät lampaita ja kyllähän täällä Karjalassakin en minä nähnyt vaan meillä kun ensimmäisinä vuosina kun me menimme niin monta tuota meille sanottiin kileiksi monta kiliä ne repivät ja monta vasikkaa veivät yhtä vasikkaa ei löydetty ihan nyt jälkiäkään ei luitakaan löydetty yhden vasikan kerkisi vain tuota repiä miehet näkivät ja menivät pyssyjen kanssa jäljestä sitten sen vasikan saivat pois siitä

oliko teillä jokea siinä kylällä lähellä
ei meillä ollut
oliko järveä
-- ei mitään ei järveä eikä jokea seitsemän kilometrin päässä Rospekassa siellä oli joki sitten oli siinä Korelassa siinä oli järvi se oli ja viiden kilometrin päässä
no mistä te kalan saitte
ostimme ei meillä kalaa saanut pyytää
mistä ne kalanmyyjät kävi
soikkoloisia kävi justiin sieltä mistä se Filimonov on
no kuule niitä soikkoloisia kun kävi niin mimmoista kieltä he puhuttiin soikkoloiset
en minä muista enää minä olin pieni tyttö kun minä jo aikuiseksi tulin niin ei niitä sitten enää käynytkään sillä lailla kevättalvesta ja kun vielä oli lunta ne kävivät hevosella
mitä kalaa niillä oli
haileja ei niillä muuta - ollut haileja täällä sanotaan silakaksi meillä sanottiin haileiksi haileja ja kurveja
mikä kala se kurvi oli mimmoinen kala
no se on se on samanlainen kuin hailikin niin suuri niin se on vaalea vain en minä muista miksi se tytär nyt niitä sanoi
siellä Ryömin kylässä mistä paimenet olivat
Suomesta silloin kävivät
konsa ne paimenet tulivat Suomesta
no silloin keväällä ne tuli ja sitten ne syksyllä taas lähti pois kun ei enää laskettu lehmiä kun enää lehmät ei päässeet karjaan
tiedätkö sinä mistä päin Suomea ne oli
en minä sitä tiedä mistä päin ne olivat a nimiä paljon ei kyselty kunhan olivat Suomesta Suomen poikia
no he syksyllä kotiin lähtivät
no enää kun ei lehmät päässeet karjaan no täytyi jo lähteä - justiin tämän tytön kanssa
sinä kävit kävit siellä Ropsussa
kävin Ropsussa
sen Marin
niin sillä Marilla tämän tytön kanssa mikä nyt nyt on tässä Suomessa se hän pelästyi joulun alla se se oli me toimme sianporsaan tupaan ja kävimme pesemään sitä ämmä kävi lantalan eteen seisomaan no me kun pesimme sen siinä ovensuussa sen sianporsaan sitten laskimme välillään jotta kuivaa a tämä tytär tämä tuli sieltä peräpuolelta tuli siihen ovelle seisomaan se sianporsas kun meni hänen luokseen ämmä rääkäisi a voi puree puree ja se pelästyi sitä jotta se oikein hyvin laati ja sitten kun kävi sanomaan isä tai ämmä niin se kun ii eikä saanut sitten oli joulunpyhät ja meille tuli sieltä justiin siitä Rospeekasta tuli meidän seukko Helen-seukko tuli hän sanoi lähdetään meille on Teppolan ämmä siellä meidän kylässä jotta se kylvettää no me kun menimme niin se oli tuota lähtenyt jo pois sitten hän sanoi jotta on meidänkin kylässä tuota sellainen niin sitten hän lämmitti saunan ja se tuli ja kylvetti häntä sitten se jo hylkäisi vähemmäksi no ja ämmä ei antanut hän sanoi jotta pitää mennä Ropsuun minä en olisi - mennyt yhtään mielellään no me menimme Ropsuun ja me kun menimme niin hän tuli sieltä ja otti kylmää vettä suuhun ja sen - lapsen silmille laski se kävi vielä enemmälti tavoittelemaan sitten me tulimme kävimme vielä yhdessä siellä kirkon takana mikä Seppä-Heikkilä sen kylän nimi oli kävimme siellä siellä oli yksi äijä ja niin ei siitäkään tullut mitään sitten minä tuota se oli sitten jo helmikuu kun minulle sitten syntyi toinen tyttö tämä oli jo liki kahden vuoden vanha sitten se ja kun oikein kovasti itki niin sitten laittoivat minua taas sinne Valatarkkaan siellä oli minulla kyty siellä oli yksi ämmä jotta se lukee riiteä se itki niin kovasti jotta minä olin siellä kaksi yötä eihän se mitä hylännyt tulin kotiin lapsi laati ihan hyvästi minä sanoin jotta no mitä tällä tytöllä nyt on kun tämä näin hyvästi laatii ämmä sanoi ja a minä pesin silmän silmät pesin luin Isä meidän ja menin viskasin yli olkapään sen sian päälle sen veden ja siihen meni joka paikassa ajeltiin ei mistään tullut mitään no ei se tyttö hylännyt itkemästä sitten minä menin - tulivat pääsiäisen pyhät ja minä menin uudestaan siellä oli samanlainen siellä Valatarkassa oli oikein selvä kätilö se katsoi kaikki ja kyseli ja kuunteli ja sitten antoi sellaista meillä sanotaan - kaplia niin kuin tippoja sanoi tämän kun juotat ja lapsi hylkää itkemästä ja sellainen se oli sen kun juotin niin a sitten oli taas niin minun vanhempi poikani se oli samalla lailla pelästynyt no me emme tiedä mitä hän pelästyi kun yksinään kun lapset juoksentelivat ja kun tuli tällainen niin kuin jo keskiyö niin se tulikin kaikki kun pois mieleltä ja kaikki kampi kaikki minua myöten ja kaikki minua hiuksista otti kiinni ja kaikki ja sitten samalla lailla neuvottiin oli siellä Konnulla oli Roitsassa oli sellainen samanlainen ämmä minä menin hänelle ja sitten hän pani lapsen samalla lailla pani lattialle pani siihen ja sitten vaaksallaan tällä lailla mittasi ja sitten hän sanoi hän on pelästynyt suurta koiraa samalla lailla lämmitti saunan ja kylvetti ja sitten antoi semmoisen näin pienen - putelin antoi se oli ihan kirkasta oliko se vettä vai mitä hän taisi siihen lukea ja tämän kun juotat ja ja siihen lapsi hylkäisi itkemästä sitten oli taas nuorempi tyttö oli no hän näköjään vilustui minä en enää hirvennyt tohtorillekaan mennä kun se oli kaikki tämä käsi oli tällainen kookas tässä paikassa se oli kaikki sinisen ja punaisenkirjava kaikenlainen se monta kertaa aina avautui auki ja taas meni kiinni sitten minä taas menin sinne sille samalle ämmälle ja hän antoi vain löysi vain heinien seasta sellaisia ne kasvavat pajupehkossa ja käski seitsemän kertaa hautelemaan niillä vesillä ja niin pyyhki niin kuin kädellä pois parani järkiään no oli niitä semmoisia jotka parantelivat aina me nauroimme minunkin anoppiani kun lapset olivat pieniä no oliko se nyt sitä jotta kun vieras ihminen kun ketä kävi ja kävi sellaisia vieraita ja niin jotta lapseen kävi silmä se kun sitten oikein itki kovasti niin hän tuli otti sen lapsen ja meni kynnykselle pani rievun silmille ja otti likaisen luudan ja kylvetti sitä lasta sitten se taas hylkäsi itkemästä en minä sitä tiedä mitä hän luki en kysynyt sellaista sellaisia se teki
ja se oli sinun anoppi
se on minun anoppi niin
mistä kylästä hän oli
hän on häntä oli Pihilästä tuotu

kuule mitä tauteja lapsilla oli minkä nimellisiä
minä kun olin minä kun olin pienenä niin silloin oli meillä sanottiin semeritsaksi sitä onko se täällä tuhkarokko vai mitä se on meillä sanottiin semeritsaksi sitten oli kurkkutautia oli no sitten oli tuo no minä olin jo naimisissa kun Ryömissä oli sitä mustaa ruhvoa minulta molemmilta kahdelta veljeltä kuoli lapsi - yksi tyttö molemmilta kuoli yksi tyttö toiset jäi elämään

Kun laps, kovin itki, mitä siinä tehtii, itkeväl lapsel?
no mitä siinä nyt muuta kuin vain viskottiin ja käveltiin pitkin pitkin siltaa meillä sanottiin siltaa lattiaa sanottiin sillaksi minulla ja ensimmäinen poika se itki kolme kuukautta yöt ja päivät ja silloin ei ollut tohtoreitakaan se oli se oli yhdeksästoista vuosi viisi kuukautta se eli ja sitten kuoli
tiedätkö mikä tauti siinä oli
no ei tohtoreita ollut minä sanoin jotta jotta hän ei saanut pissata no he ei uskoneet he sanoivat vain niin kuin mieheni ja ämmä sanoo mitä hän kuinka paljon syö jotta minä sanon no olisihan se oikein kun olivat valkeat ne minkä uudet kaikki ne meillä sanottiin rievuiksi minkä sisään oli kaikki kapaloitu ja kääritty olisihan siihen nyt tullut no se oli kun tuli se aika niin se ihan kaikki niin kuin olisi repinyt itse se poltti siihen tietysti niin kovasti ja siihenhän se sitten kuoli

no ennen kun ihminen kuoli mitä siinä ensin tehtiin
no pestiin
a ennen pesemistä siinä vielä vanhalla ajalla
en minä tiedä ennen pesemistä mitään - muuta kuin
aukaistiinko jotakin peltejä tai muuta kuulit sinä
ei meillä ei meillä tuota en tiedä jo missä lie a ei meillä tuota minä muistan kun minun äijäni kuoli no minä olin vielä pieni äiti kuoli äitiä minä en muista meitä jäi kahdeksan ja minulla oli kolme vuotta ja sitten kaikkein nuorin oli puolentoista vuoden vanha äijä kuoli sillä lailla jotta ei kukaan nähnyt isä oli saunaan lämmittämässä ja tuli saunaa lämmittämästä ja jotta vie äijän saunaan äijä oli kiukaalla meni katsomaan niin äijä on kuollut a me lapset me katsoimme kuvakirjaa vielä oli kylällä lapsiakin no sitten ei muuta mitään kuin pestiin äijä vain ja sen minä muistan kun me olimme kolmen kun sitten oli lesantkaksi sanottiin siinä kiukaan vieressä oli semmoinen lesantka sen muistan kun me siinä seisoimme kolmen - missä ne sitten pojat lie olleet vähän väliin taas menemme äijää katsomaan nostamme hurstia äijä oli pantu sillalle ennen kuin sitten isä toi sen ruumisarkun meille sanottiin kirstuksi sitäkin no sitten tietty kun pantiin kirstuun sitten pantiin virsikirja siihen kirstun kannen päälle
ja sitten
no sitten sellainen vietiin kylmään pokripaan tai sitten sellaiseen kylmään huoneeseen siihen asti kun hautajaiset tulivat ja sitten kun haudattiin
no hautajaiset millaiset ne oli
no suku kaikki kutsuttiin ja syötettiin ja juotettiin ja laulettiin siinä kirstun luona sellainen meillä nytkin aina tehdään koko ajan kunis ei vielä lähdetä viemään hautuumaalle niin lauletaan virsikirjasta ja jos sitten on mitä toisia hengellisiä kirjoja Siionin kanteleita ja
no kun se äijä vietiin hautuumaalle niin laulettiinko siinä viedessä
kyllä kun lähdetään kun otetaan lähtevät kantamaan niin sitten lauletaan siihen asti kun viedään sinne meillä sanottiin rattaille tai rekeen kun oli talvi niin sitten vietiin reellä a kesällä vietiin rattailla no sitten siellä hautuumaalla taas kun ei järkiään kun pappi ei tule ottamaan niin sitten samalla lailla siinä lauletaan vielä ja ja sitten taas kun pappi lähtee viemään lukkarin kanssa niin taas lukkari laulaa na ja väki kanssa laulavat sitten lukkarin kanssa
sitten tultiin kotiin
niin sitten tultiin kotiin taas syötettiin ja sitten oli rokkaa ja sylttyä ja kaikenlaista ruokaa lihapaistia ja
milloin sitä käytiin haudalla noin muistamassa
no haudalla käytiin aina tuota kun käytiin kirkossa joka - joka sunnuntai niin silloin kun oli palvelukset niin mentiinkin aikaisempaan jotta oltiin haudalla ja ennen kuin jumalanpalvelus alkoi

oliko siellä noita kreikanuskoisia
oli meillä oli siinä Pihilässä oli puoli kylää on niitä sanottiin inkerikoiksi puoli kylää oli inkerikkoja ja toinen puoli oli suomalaisia no ne tietty sillä laillahan ne laativat kuin mekin ei ne sen erikoisempaa no he olivat vain sitä kreikkalaisuskoa he kävivät venäläisessä kirkossa rippikirkossa ja ja sekä ruumiitkin hautasivat sinne Kraasseloon siellä oli oli - se on se onkin venäläinen kylä sitten oli Kaprala se on se on viisi kilometriä meiltä se oli ja suuri kylä Kapralan kylä
oliko siellä inkerikkoja
ei ne olikin oikein venäläisiä ne ei olleet inkerikkoja ne oli venäläisiä samalla lailla sitä kreikkalaiskatolilaisia
no kuule kun sinä näit niitä inkerikkoja niin miten heillä oli nuo vaatteet oliko ne ihan samanlaiset kuin teillä
samanlaista ihan se kuin nyt oli tämä minun aikani en minä tiedä ennen vanhaan oliko heillä ennen vanhaan mitkä erikois a nyt ihan samanlaiset kuin meilläkin
no sinulla lapsuudessa mitä ennen naiset pitivät päässä
no se oli äyrämöisillä oli meidän kylässä oli kolme äyrämöistä minun lapsuudessani niin oli niillä olivat miten niillä oli leikattu täältä takaa päin olivat - a sitten tässä otsassa on ne pitkät hiukset sitten ne aina käärittiin sellaisille kuin palmikoille sellaisille nauhoille ja sitten olivat sykeröt mihin pantiin se lakki sykeröt olivat sellainen kuin mikä rautalanka vai mikä siinä oli sellainen oli tehty ja sitten pantiin ne kun käärittiin ne tänne kaikki - palmikoille sitten pantiin se lakki valkoinen sanottiin lakiksi se tulikin sellainen sykeröt kun olivat siinä niin siinä sykeröiden päällä pantiin sitten se lakki no ja heillä olivat semmoiset leveät hameet ja pitkähihaiset paidat ja sitten ne rekot olivat paidoissa ja
rekot mitä ne oli
rekko meillä sanottiin rekko no tällainen onhan tuolla kansallispuvussa nytkin samanlainen tällainen no koruompeleita sellaisia kaikki tässä tähän olkapäähän paidanhihoihin ja hihansuut ja rinnalla oli sitten sitä sanottiin meillä sanottiin rekoksi rekko ja pitkät vyöt olivat sellaiset kirjavat vyöt kudottu hameessa hameet oli hameet olivat ja sellaisia liivien kanssa no niin kuin nyt näkyy täällä Suomessa Suomessa olla kansallispukuja niitä kun äyrämöisillä meillä oli
no oliko muilla kuin äyrämöisillä lakkia
ei ollut savakot pitivät myssyä niin
millaista myssyä
silkistä oli - punaisia ja roosavoisia meille sanottiin roosavoisia kun täällä sanotaan sitäkin vaaleanpunaiseksi a meillä sanottiin roosavoiseksi punaisia ja sitten oli sellaisia kaksinkarvaisia keltaisella ja ruohonpäisellä ja mustia myssyjä ja oli vanhemmat ja pistivät sitten mustia se oli ommeltu samanlainen silkistä se oli ommeltu ja vain tällainen jotta se tänne niskaan pantiin kiinni tässä otsassa oli sellainen kuin solmu pieni solmu tehty
no savakoilla hameet oliko leveät
oli leveät hameet ja sitten savakoilla oli kudottu niitä lankaisia hameita ja oli kirjavia kudottu langasta oli kahdenväristä sinisellä ja punaisella a sitten oli tuota ruohonpäistä ja keltaista ja punaista ja
no kuule mitä sitä ennen jalassa pidettiin
en minä niitä kurpposia tiedä minä en ei minun aikanani enää kun minä jo olin pienenkin niin kengäthän ne oli kaikilla eihän niitä tuohitohveleita en minä niitä minun aikanani enää ei ollut
vanhoilla ukoillakin oli jo kengät
niin no miehet saappaitahan ne pitivät enemmiten no peretniekat ne piti olla miehillä
mistä ne oli tehty
no kotikutoisesta kotona - kudottiin valkoiset - valaistiin kaikki ne aivinaisista ne kudottiin

tehtiinkö tuohesta mitään kuulit sinä näitkö
olihan niitä kontteja tehty no kuka osasi tehdä kontteja no kylvökontit kaikkihan ne oli kun tuohista kontit missä käytiin kylvämässä

tekikö sinun isäsi kontteja
ei tehnyt tuohinen kontti hänellä oli vaan en minä tiedä tekeekö sen äijä vai vai ostiko hän sen mistä vai kyllä hänellä tuohinen kontti oli mistä hän kävi kylvämässä

sinun kotona siellä Ryömin kylässä millainen se tupa oli
no se oli niin kuin tuota oli tehty viisiseinäinen se oli ja sitten oli laudoista tehty meillä sanottiin laipiot oli tehty siihen sillä lailla jotta sanottiin ovensuu missä oli siellä missä oli se ovesta kun tultiin tässä oli se kiukaan suuri kiukaan mikä oli no missä aina lämmitettiin ja keitettiin koko päiväksi ruoka sitten oli tehty sellainen se niin kuin sanottiin peräpuoli sitten oli tsulana missä maattiin niin kuin mentiin makaamaan mihin missä olivat sängyt ja takatupa siinä oli hirsinen seinä vielä välissä meillä oli etutupa ja takatupa
tiedät sinä kuinka vanha se talo oli kuulit
en minä sitä tiedä kuinka vanha se oli
no ikkunat mimmoiset olivat
ikkunat olivat yläruutu oli sellainen niin kuin - sitten oli tällainen vähän - ja sitten oli ne pienet vielä tuolla tällä lailla poikki pantu ei meillä niitä enää ollut kun enempää oli niin kuin olivat vain sellaiset pienet neliskolkkaiset tällaiset a meillä oli sellaiset ikkunat jo
no kuule kiuas mistä se oli tehty
kirpitsoista meillä sanottiin kirpitsoiksi tiilet
niin niin pitää laatia että kuinka ennen laadittiin
niin kirpitsoista tehtiin kiuas oli kirpitsoista
oliko se puiden päällä hirsien päällä kiuas
ei ei meidän kiuas ollut enää hirsien päällä kyllä siellä oli monella - tehty sellainen kuin salvo ja sitten sen päälle oli tehty kiuas a meillä oli maasta asti - jo kirpitsat sitten siellä oli lantala monet talvella pitivät kanoja siellä lantalassa se alus oli tyhjä sitä sanottiin lantalaksi
kiukaan päällä mitä siellä
kiukaan päällä maattiin hämärikköä pidettiin kun olivat pitkät talvi-illat niin lamppua ei pantu palamaan mentiin istumaan kiukaalle hämärikköä pitämään
ja laatimaan
niin laatimaan sitten
no mitä siellä laadittiin
kyllä siellä laadittiin kaikenlaista kaskuttiin
menikö sinne koko perhe
niin koko perhe no käviväthän ne pojat kävivät kylässä niin
kuule miten sinne kiukaalle noustiin
no lesantka olikin siinä minä sanoin jo sitä lesantka siinä on - puista puusta laudasta oli tehty sellainen pitkä kuin kiukaankin niin leveä se lesantka a nyt viimeksi jo oli tehty kenelle oli tehty kun ei ollut sitä lesantkaa no sitten oli ne pienet rappuset tehty siihen kolme rappua

pienet kapusivat vielä kun ei päässeet niin menivät lesantkaa sitten oli petsorkka tallasivat petsorkkaa ja sitten menivät kiukaalle siihen kiukaan kupeeseen oli tehty sellaiset sanottiin petsorkoiksi pienet sellaiset siellä kuivatettiin kintaita ja kintaita ja sukkia yöksi pantiin sinne petsorkkoihin kintaat ja sukat
siellä kiukaalla kun maattiin mitä siellä makaajan alla oli
no alunen oli - oljista olkiset aluset
ja päällä
täkki päällä täkki
millainen täkki
talvella olivat no ne pumpulivillaiset kun oli talvi
a kesällä
kesällä sitten olivat hienot täkit sellaiset kanjavoisiksi täkeiksi sanottiin ja
kodissa tehdyt
mitä
kodissa tehty
ei ne no ne pumpulivillaiset täkit ne oli kotona ommeltu a ne oli ostettu ne ostotäkit ne oli sarkaisia täkkejä ja

olihan niitä poppanoitakin sanottiin samalla lailla kudottu poppana oli ja kudottu pidettiin samalla lailla pantiin päiväksi siihen siellä ja oli se peitteenäkin kangaspuissa kudottiin ja sitten ommeltiin pantiin kolme piedintä ja
ne kiukaat oli suuret
suuria niin mahtuihan sinne kolmekin henkeä makaamaan
ja leipiä meni sisään
leipiä meni sisään paljon seitsemän leipää no ne olivat suuria leivät ei ne oli suuria leivät ei ollut pieniä sitähän ne suomalaiset ihmettelivätkin miten ne paistuivat
a hyvin paistuivat
kyllä ne paistuivat hyvin pidettiin puolitoista tuntia ja otettiin pois kiukaasta ja siitä koeteltiin onko se kypsä jo pohjasta tällä lailla vain läpytettiin ja se sitten se sitten tuntui se ihan sellainen niin kuin kumasi jotta se oli kypsä
no missä sitä keitettiin ennen
mitä
missä keitettiin paistettiin
keitettiin kiukaassa sellaiset suuret -- rautaiset padat olivat sitten olivat sellaiset uhvatat millä nostettiin koukku oli millä sitten vedettiin hiilet pois a leipää paistettiin sitten oli havu petäjän oksista tehty havu millä sitten se arina puhdistettiin tuhkat pois ensittäin koukulla vedettiin hiilet sitten tuhkat kasteltiin se havu ja puhtaaksi puhdistettiin se arina
ne hiilet vedettiin
niin siinä oli - niin kuin sanottiin kamanto siihen liedellä siinä oli sellainen ja sitten oli oli kattila siihen vielä sellainen rauta oli ja sitten kattila oli siinä ja siellä oli sitten vettä ja sinne kattilan - alle sitten ne hiilet ajettiin ja sitten oli kuumaa vettä aina ja no nythän ne enemmiten jo kaikki jo alkoi jo kun minä tulin niin suuremmaksi niin tehtiin jo ne pliitatkin siihen sitten vedettiin kaikki sinne pliittaan hiilet kiukaasta
mitä niillä hiilillä ennen tehtiin
no a samovaarilla kun keitettiin niin sitten sammutettiin niitä hiiliä samalla lailla ennempää niitä jo suuri suuri tsukuniekka oli sinne pantiin hiilet ja pantiin kanssa päälle jotta ne sammuivat sitten niillä keitettiin samovaaria hiilillä